Tena hita mihinsy e mahasambihafa magnano akoa e fahitako an'azy, tena samby hafa mihinsy sakafo biolozika izy ame sakafo <hesitation> ampiasay ame akora simika satria e bio zany da tena hitanao e mbola re sara i sirogny, fa e sakafo zany izy hoe rehefa misy akora simika masaso, tonga de henonao hoe sy mitovy mihinsy fa masaso gn'aniny.